Reh kawura kurik tenes ke ka kaakamana kurik ja'ar kawii' je'tii wul modo kawura pan kahora tah mas ka'nam qa'saje'tii kalam qacelular o qa's qa'sa taqee' nek' no ke tenemos ke qaa qa'nam tratar reh des qa'nam reh descansar desde ke panaqa chipaat kawa'a y ru'uum re' tenemos ke kasik'im jenaj kamanik o jenaj ese k'uhtanik ke juntz'ep ke riye' tiempo qahoj qawura onteera lo suficiente